<noise> I aloha da mandany courant fe i magnamora gny asa. Manampy an'izay koa i tsy mandany savony sady <noise> tsy mandany rano-tsavony. Izay gny tena mahasoa gny mampiasa azy. <noise>